पोलैंड एक रोमन कैथोलिक बहुमत देश है। जाहिं मा धर्म के पोलिश लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जात है। पोलिश संस्कृति का एक अनोखा चित्र है। जैहिं मा विभिन्न यूरोपीय क्षेत्रों के समागम पर एक-एक भूगोल और परिणाम स्वरूप विकसित हुई जात है। पोलैंड के लोग अक्सर मिलनसार और सक्रिय होत है। जैहिं मा वे खुद को पथयात्रा गतिविधियों यात्राओ और पारिवारिक मेल के मिलाप में व्यस्त रखनो पसंद करत है। और बहुत हे बिलानसार होत है।